Nu ē mda gbimue é pya nēē, é bu dum pya nēē, <noise> ébu dum pya nēē é lu nu ā meh nia nɔr sor pya nēē tɔn kāāná dum. Sor pya nēē fereloo ne sor pya nēē yereba ne nēē. Sor pya nee weseloo nēē, sor ō wereloo nee alu nu lo mgbi wɛn bu òum pya nee, ānia meh māā ēē. Nyorne bēē kor lo ō wereloo nēē, lo ō wereloo ōwnga, ōō wɛɛ dáp sah ye si-pɔrɔ loo. Kpa kaa kɔr neh doo kɔr i-dān bēē loo kɔr wreloo meh ālu zii gbenenu é akwii éé-nyor, <noise> nyorne bēē-wo ā kɔr i-wereloo iwuga doo. Kēn iwereloo āba-ii do Nyorn wereloo nɔr i-neekpoa bee lu, sah ā u a. Nyorne bēē kɔr ā bēē i-wereloo. Wereloo nee. Wereloo, ēē nu mda gbi mue bu dum pya nēē. Ābā sor mmue bu ō dum kɔr ō ere wereloo, ābēē meh nia māā ēē é sah kii kèn nēē lè. <noise>